यात्रा का दौरान मुद्रा विनिमय का वास्ता कई सारा तरीका अपनाये जै सकदिन जौमाँ बैंक सबसे ज्यादा विश्वासनीय होंदिन। हालांकि बैंकों मा सीमित कार्यघण्टा, प्रतिकूल विनिमय दर और लेन देन कू शुल्क भी ह्वे सकदु। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन का जरिया भी मुद्रा विनिमय कराये जै सकदु। विदेशी लेन देन पर शुल्क ना लगण वालू क्रेडिट कार्ड च ता विकू इस्तेमाल करीक थें मुद्रा विनिमय कराये जै सकदी।